Jari injo anua <hesitation> wanu kolenjo nu leci'ria nu na talaci'ria, punna nu laci'ria tiya bansa, te jarang, wenjo yara pluta yalare-layare manaong. Wapunna re yanu putina, <hesitation> bahi <hesitation> bahiye punna lape ngusur na yuisirna suwaya na su'pena suatu wayantoro, lari. <hesitation> pada'le no raheya rere do, ya sangan yukku <hesitation> kancagaleng tya lari. Falai funna nu nangronge fajau riya nu nampa nu sarereng nu randeng dengwae, oo nau sereya <hesitation> asu, <hesitation> pada'le, bahi, ejarang, <hesitation> kanca ngaseng ntu, <hesitation> jongan, kajatu tuwala're, nu <hesitation> konna nu tallakanca nga'lareya <hesitation> wahashadu wa ngakalumpa-lumpa iya hajiya <hesitation> kombeyaga, konjo do laringneya, <hesitation> kurra-kurra tutuna kanca nari'na. Konno nu kanca lari'na ri ko'no nu kanca anu'na kocuali ntu penaduan rianua'i, re' reang kawasa wajaya kukanceng tya rere <hesitation> kombenga kancangia nu tondu ularaele. Manna nu nganu punna anuyya, nu rahayya ri erea. <hesitation> nu punna nu ri erea lohe-lohe ja intiyya. Eanu, nu <hesitation> kancang punna lari hojai. Ejuku, kancang ngase punna, rii <hesitation> na nombakki do, juku. <hesitation> apasse injo arenna pole? <hesitation> apanni arennae? <hesitation> cumi pari. Owh kancang todo' intu paria. Oke